Nekan neh nicreerowa no araña kichihchiwa itelaraña porque neka ohpa ohpa mochahtiah, iwa o si o porque a veces naka tlapolvohyoh <noise> iwan nekah pos ompa walkisah, <noise> nekahki itoka, kenah arañas kichiwah icha ipan nekah ipan nonkeh kahki casa na kan tlapolvohyoh tos neka ompa walmochantiah ich esquinas o a veces kan kateh árboles, o kan kateh neka nohki no nohki mallas no ompa mowalpipilowah, o si amo ipa cables, porque a veces nohki ipa cables kiwalchichiwah icha. Nekan ne niwalkita walmopipichowah nohkeh <noise> moyomeh porque a veces amo kittah tos noompa motzikowah, iwa cuando araña kitta omotziko animal comodarowa kikua ye kahki para kikuas.